Jää e jmí’ re úú’ra guoora e kie’ta lyn re tⱥⱥ’ra xinǿǿ ro’ kie jö re nǿra ñí kie’ jö re nǿra llⱥ <hesitation> llⱥ ñǿ’ kö’, jö re nǿra kiä’ xíguoora kí jö re nǿra kö <hesitation> kää llǿ’ xí guoora kö’ kie jö re íira jmyy.